Ngua̱ sa ku̱ni xi nimabáne̱ i̱ke nkjín jku̱, nkjín jku̱yane̱ ike, tjin xí nima kútu̱ tjin xí nima xíníé tjin, kui xi ísa̱ ekjúánne̱ kua̱ kúsin chínieñanée̱, ma bendañá sa ku̱ni xi, xi minchiyániñanée̱ i̱kee fajián jñáa̱ fajián axu̱ fajián, fajinñanée̱ minchiyaniñá ku̱ ikee ku̱ sá majín tu̱ ku̱a̱sín ku̱i̱cháyañanée̱ kua̱, tu̱ ku̱i̱cháyaniñanée̱, kjúánchúa níñu̱, kjúánchúa níñu̱ ku̱i̱ncha jian ítsie na̱xa̱ ku̱i̱nchajiá, ku̱i̱chitaa níñu̱ne̱ kua̱ ñánú, ñánú mindañanée̱ kua̱ ñánú bajáne̱ kua̱ tu̱ bajá sa ku̱ni i̱bi̱, i̱bi̱ kja̱ndiebi̱ne̱ ikiee, ikee tjin yájá, yaja yaráne̱ kua̱ sá ku̱ni xi i̱bi̱ne̱ ike nkjín jku̱ya nimbá bajáne̱ kua̱ ku̱sá ku̱ sá mindañá ñánú sateñá, ñanú sateñáne̱ ikie tu̱a ísa̱ndá xi i̱ḇi̱ majcha íbi̱ne̱ ngaa nga ísa̱ tiyañá kúsín timajchá tiyañané a̱ma, a̱ma ísa̱ ñaa̱kunña tsajmí ntjíé xi i̱bi̱ xi i̱bi̱ majcha, jchanée̱, kui kju̱a̱ni i̱kie kui kju̱a̱ni ku̱a̱sín ísa̱ machjenné xi i̱bi̱ xi i̱bi̱ matjin kjándiebi̱ ku̱ xi i̱bi̱ majcha íbi̱ ísa̱ Ísa̱ jku máchjené a̱ta tiyakjúáannée̱ kúsin nchámajchá kúsín a̱ndáa̱ xi xín kjuenine̱ yajínñá kúsin nchámajchá yajínñá a̱kui kju̱a̱, a̱kui kju̱a̱ ikie batujín mindaji̱n sá ku̱ni xi taxínkjueni a̱ta yajínñá kúsin nchámaj, nchámajchá, kua̱ nkjín jku̱ya i̱ke nima tjine, tjin nímá, tji n xí nima jíén mí xi jmakjuán i̱kjúánsa ngatsiñani aa̱n ku̱ tjin xí nimá kútubáne̱ aa̱n ku̱ tjíánnee̱ xi nimá xíníénée̱ kuixi ísa̱ e kjúán.